مالیزیايي پخلی د مختلفو کلتورونو ګډه ده. هلته مالايي، چینایي، او هندي خوندونه یو ځای شوي. خوراکونه لکه ناسي لیمک، چار کويتياؤ، او روټي پرون د خلکو خوښې دي. د مالیزیا خواړه معمولا مصالحه لرونکي، خو معتدل خوندونه لري. دا پخلی د تازه سبزیجاتو، خوړو او خوږو مخلوط دی چې ډېر رنګین او خوندور وي.